אול חאג'ה חאול תנעס מע ת'סעוד או אלעשרה דיאל אללייל, קסמן אלטלפון קבל אלנעאס ומתסהרש בזאף, אסטעמל מנבה מוסיקי מזיאן וחתו בעיד עלא אלסריר באש תג'בר ראסק תקוף, דר שי סבאב תצחה עלייה כחאל אלריאדה ו לא פטור לדזיד וגד אללבסה מן אללייל באש מתדיאעש אלווקט ו כל נהר גאדי תולף תפי קברי ותולי נשיט.